Amun fanganang di giu amun vanganing nako dina mas tus amun mitmaam madina giu amun fanganing nako. Amun vanganing di giu mas amun fanganing pana amun anumaa. dina suruk madina vamazi varing amun saan dina giu farawuk kawit dina giu varing amun mitmaam ka maak di mas suruk dina tus fatelemin dina resin la pot di klin di tus fanong dina resin madina vamazi dina vangan dina. Panavuna tamon amun dina vanganing amun vanganing nako dina ralaas la zi- na amun popo sindi amun popo tuaa dina gis oh tuaa dina dina mas fangan dikdik madina laaba. Amun fanganang nako dina mas giu fatelemin mase tamon dina suruk amun. kainkain gis sinando mising dina wanaa paah dina izi apaah la vaal a gis ko dina piaat ko. Oh kawit gu fangan doxo on kawit gu giu amun fa- fa fanganing sunum ka doxo guna mas wiyang apa lavaal gun tus amun saan amun sospan basin sunum maan lamur lawa guna famazi lamaskana nandi lamur guna fangan ko guna doxo. nare gu giz ko a guna mas izi lavaal agiz lamur dina ralaas nu wanaa amun marasin fanong lamor guna doxo xo guna wiyang apalavaal. Lamur guna mas naxaam mase amun fanganing nako ka doxo. Amun di preparim amun fanganing kawit ka doxo na nan ko naguna giz maah naan naguna mas giu fatelamin amun fanganang pamu nangaa lamun nangu fanganing amun fanganang nako. Naambene naguna giu fatelamin mase amun vanganing sindi.